מ'וועלגערט אויס די רייז און מ'לייגט אריין אינסייד וואס מ'וויל, צו ס'איז פיש, צו ס'איז אוועקאדא, צו ס'איז קיוקאמבערס. נאכדעם דרייט מען עס צאם, אדער קען מען עס עסן סתם אזוי, אדער קען מען עס אפקאכן פרייען וויאזוי מ'וויל.